די קשיא איז אזוי. אויב איך ווער געשיקט צו עפעס א פלאץ ווי די חיות קענען רעדן וואס וואלט איך מיך געלערנט פון זיי? און וויאזוי וואלט איך זיי געהאלפן? קודם כל כ'וואלט מיך געלערנט פון זיי אסאך אינטערסאנטע זאכן, און נאטירן, און שפראכן. אין די וועג וויאזוי זיי גייען זיך אום צווישן זיך. ס'וואלט געווען זייער אינטערסאנט. כ'וואלט ארום גערעדט מיט זיי, זיי אויסגעפרעגט. און אפשר געטראפן אסאך גוטע זאכן וואס וואלט געווען גוט פארן וועלט. ווי צום ביישפיל וואס קען העלפן, זאכן פון זיי. כ'וואלט זיי געפרעגט וואס קען העלפן פאר די מענטשנס געזונט. און אזוי ווייטער. און וויאזוי כ'וואלט זיי געהאלפן? כ'וואלט זיי געהאלפן, מיט גוטע עצות וויאזוי זיי קענען טרעפן עסן. און כ'וואלט זיי געהאלפן זיך נישט קריגן. און זיי זאלן לעבן צוזאמען בשלום. און, מיט עצות, און קאמענטירן. און, כ'ווייס נישט כ'וואלט זיי געהאלפן וויאזוי כ'קען.